أظن أن الرياضة مفيدة بشكل أكثر، فالرياضي إذا كان يلعب لعبة مفيدة وغير مؤذية أو غير ضارة، يكون قدوة للصغار لممارسة الرياضيات والمحافظة على الجسد، فهذا شيء واجد حلو.